رحت في الفترة الاخيرة الى الأماكن الأنية: صلالة ( عمان ): مكان موسمي يقع في سلطنة عمان جميل وطابع طبيعي مليئ بالشلالات والخضرة والجو الممتاز ورحنا الى أضرحة الأنبياء فوق الجبال. والمكان اللي رحته قبل كان لبنان: في هذا المكان رحنا العاصمة بيروت مشحونة بطابع خاص من تراث وحضارة الى أماكن فيها خضرة وجبال, ومن الأشياء الممتازة عندهم الطعام والأسعار المتوازنة. والمكان الثالث كان مكة المكرمة والمدينة. مكة المكرمة ذهبنا لأداء فريضة العمرة, ما أحلى الذهاب الى بيت الله المدينة المنورة: رحنا الى مسجد رسول الله وزيارة البقيع, والصلاة في الروضة.